oire aueiava siposipopavoi, oisio osia ragai vovoki-viaroia rorupaioveira vovokio oaia kavauraepa. Uva aioavi puravere, aio oriravere, aioavi oriavere ora oaravivu oara vototoapoavere. Ravoava auerovi korikori a vere oearovuiare voearo oea urioavere ragaitapo rorusia evo vutaia, vovutao resioro oaia kavauraepa. Peparavi oaraia auerovi korikori i-avere ra vara ropieavere. Ovutarovu kakaevure rutu ropieavere ari ovutarovu, oearovitu riropairara oea tavitavi-iavere oisio vaovio iare urio patai ragaitapo rorusia vovokio resioro oaia kavauraepa oire. Evoeaita oea tavitaviavere ari evoea vaterearavi vatotopoivere oarava urioavere ragai vatesia, ragai tapo roruoro evovoki-ia. Eisi uva auevi toupaiveira ita, tovekavi oa sirova utupaioveira. Uva va korikoriavere oisio, oisio vokapai vovokivio puraoro, oire va vievieavere o ovutarovuia iriavivu eva vievie evere tovekavi oisio osia va sirova utuiovere ragaitapo rorusia evo voki resioro oaia kavauraepa ra vavi-iaita uruioiovere ora vatearavi oara vateivere ragaipa ragaitaporo roruoro evo voki-ia eisivi.